اه أفضل أكون فنان كوميدي مشهور، لأنه الضحك يخفف عن الناس ويبدل مزاجهم، خصوصا بوجت الضغوطات، الكوميديا لها تأثير مباشر بإسعاد الناس، الرجص فن جميل بس الكوميديا توصل للكل وتبجى محفورة بالذاكرة كشيء يريح النفس ويبعث البهجة للكل.